Ashangi kunju kwavandule ni vandu wale va- va- vatendi fujo vandu vavuu houngwa kwete mkundinifo wale wandu twe ugofi ugomfi kwete mkundifo kundi vakaa kwa amani vandu wale wandu kuvakosiana wakasameana awechikalima wakabata kwamegu vakateta mandu wechikasia kiolin mndweche mfuraisha ulimo kwakwa